Lon ch'al e ëmpurtant al e pa ën limite a lon chë pöle vagné, al e de a tüi lon chë al an da bëzogn